दक्षिण आफ्रिका जो देश भी हो ते तुक इंडर धामुस राष्ट्र के नाम से भी जानो पो हो। और तेइके भाषा जादा अंग्रेजी बोलों। और अफ्रीका मुँह आसी परसेंट लोग भी हों सो इसाई हों। और पंद्रा परसेंट लोग धार्मिक हों। और पाँच परसेंट लोग तेइके मुसलिम हों और हिंदू भी ते तुई मँज हों।